والله إذا انا مدرسة وأحد مفهي في حصتي ممكن أغير طريقة شرحي وأخليها تفاعلية أكثر لدرجة ممكن نشرح الدرس وهم واقفين مثلا علشان يصحصحون وأحاول أعطيهم معلومات جديدة وغريبة وأول مرة يعرفونها عشان أجذب إنتباههم لأن في النهاية نتايجهم هي اللي تحدد اذا تدريسي زين ولا لا ولأن مهنة التدريس مهنة عظيمة وأمانة.